Ny aretina tegna matetiky fahitako amin'ny fandroàka: e matetika zareo rômotro tsy haik- tsy hay hoe ino mamparômotrômotro zareo fa misy fotoana zareo rômotry avy akeo amin-jaigny misy malemy tampoka dô- azon'ny kankagna regny egny, de zay matetiky aretina hita aminy.